Për të bërë një smoothie frutash, vendos fruta të freskëta ose të ngrira, si banane, luleshtrydhe ose boronica, në një blender. Shto pak qumësht ose kos për ta bërë smoothien kremoze, dhe nëse dëshiron, mund ta ëmbëlsosh me mjaltë ose shurup panje. Bluaji të gjitha derisa të marrësh një teksturë të lëmuar.